Áwò ánóhó mién ítém ádò ékámmì. Ékámmì ánó míén itén étté ámì ñnùñ ánó. Ékámmì ánó míén ítém áfóñó né ámí ñkákámi ítém ádé ñnùwém ñnigwó mfiném. Ítém ányéké nó míén áwó kùsáñá ná ámámá k’éssien, k’ùdùk ñdùk ná ámámá, kòb ítém, émáwò nám mkpó ányém áfónám, émá éwó dámí áfó dá, ké ámánám ñtéré ánáfón né áfó, mmákób ítém ádò, áwò kùsáñá ísáñ k’éssién ídíọk ñdùk, énénám áfòkéyiè mfáná né ágwó íwén or áfóke jémó ílíb k’éssién ámá jómó ílíb k’éssién ké ádé ágwó ñnók, ágwùkpònòkè ábá mmábén ítém ádò ñsín ké á lñnám, ñnùñ ñkòb ájó sè ámó éké ñtémé ádó, étémí ánùñ áñnókó mién áwó sáñá k’ùsùñ Ábásì, ké ámá ásáná k’ùsùñ Áwásí Áwáá nùlióñ. Áwásì ánùñ ùbéné fién ké ányóñ, ùbéné fién ákégwo ídáhá, ñdáhá áyékewò né áfòwù àbá ádé k’ùwémém, ké mkpó ñtékéd ámá ákáb ákókób ítém ádé k’émkpó ñtékéd íbígí ídé, mkpó ñtékéd ùn’ùbuñó fión ké sé Áwásí áwinám ké áwù ùliblióñ fién ùdióñ fíén tùtù áfòwò ñsé ñkémán ñnám ùdióñóké dát k’ítém áfò késéké námdé, ídém áfó ké kòbò dé ánám Áwásì ùrióñ fién ánùñ ùbénéfién ké yóñ.